La iná, la iná ho xhitoit kuenó, xhitoti kueno dani wuilo toté dani, xhitoti ngueno koñoti, dandoti ni'i ni dandoti rata ña ni dandotí nrida nradoté nguenó tú, nrirutí kueni no ko'o la iná koo xhitó ñatí ño'o noti naxú ihó no kenó na xú, te wuilo té nrida tú xaku ni tinni tí ni ni ti ratá ni tikuexhininá nridó yitoñati xaninruti kuininó.